إي نعم، إنت تسألني إذا كان الناس له لو صلة بالشعر بالعصر الحديث، نعم، حتى اليوم الناس يستخدمونه للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بالرغم من التقدم التكنولوجي، لكن الشعر ما زال يعكس الهموم والمشاعر، كل فترة يطلع شعراء يعبرون عن قضايا معاصرة مثل الحب والوطن والعدالة.